Ko ndakonchi te ji'naka lɨkɨnchi xo'onchi jnu sea nda'a kua'a nda'a lajni ko <hesitation> xo'onchi lɨkɨnchi, xi naji'ni nchi ñatu ñatu xi'inchi bolita, ko yɨlo'onchi, pasadornchi naá, xi'inchi lɨkɨnchi te lujua te jononónchi.